मूल करी सॉस बणोंणा ले सबसे पैली हम प्याज़ अदरक और लहसुन त भून ला फिर टमाटर और करी पाउडर डाला ऊँ त कुछ मिनट पकोंणा बाद फिर हम वेमा पाणी या नारियल दूध मिलोन्ला ऊँ त उबालना बाद दस से पंद्रा मिनट तक पकोंला और जू हमा सॉस ची ऊ तैयार वे जोलू।